Gn tena kolotsay Bangladesy da gny kolotsay Jihadista, gn kolotsay Silamo. Fivavaha Silamo. <noise> Reo zany laha mamono tegna am alalan <noise> Zagnahary da miditsy amin'i Paradisa. <noise>